<noise> ʻO Kaiāulu ka inoa o ka ua ma Waiʻanae. Inā uē ka lani ola ka honua ʻo ia kekahi ʻōlelo noʻeau kaulana i kō Hawaiʻi. Kamaʻāina pū wau i nā ua mai ka mokupuni o Keawe ʻo ia ʻo ka ua Kīpuʻupuʻu no Waimea a me ka ua Kanilehua no Hilo.